شوف جيب اون بروس ادون ، دير فيها دونتيفريس و ديرها فمك ، ايسيي ماكسيموم تحك بيها سنانك اوماكسيموم ، يعني اي قنت توصله ليهم ، و كل بلاصة توصلها ادي ادروات و اقوش واحد سانك فوا سي فوا سانك فوا سي فوا ، حتى تفركها غاي عاود فوت للجيه الزاوج